جدوں میں گنتی دا انک دس بارے سوچدا ہاں۔ تاں سدھے طور تے ایہ یاد آؤندا ہے۔ کہ ساڈی <hesitation> دماغی دشملی <hesitation> پرنالی وچ بنیادی ہے۔ ایہ ساڈی گنتی کرنے دا طریقہ ہے۔ ایہ کئی <hesitation> سُکھالا وچ پُورنتا یا پرفُلتا دا پرتیک وی کیتا جا سکدا ہے۔ جیویں کہ ریٹنگ سسٹم وچ دس دس یا کھیل وچ اک پُورَن سکور۔ ایہ کئی چیزاں دے لئی بہترین ہے۔ جنہاں وچ لوگرتھم بیس دس جیویں مہتوپُرَن اپیوگ کیتا جاندا ہے۔ <hesitation> جدھوں ساڈے کول دس اُنگلاں اتے دس پَیراں ہوندیاں ہن۔ دس دا انک بہت مہتوپورَن ویکھیا جا سکدا ہے۔